U frigoriferu funcjonar se ti e ble e pujar te kuçina e ai të ftoh shurbiset, e takar te a correnti e ai të mban të ftohtë këta shurbise, ka un marchingegnu abrënda e trasformar l’energia elettrica in temperatura vashu.